Tena lafo tokoa ny l- legioma vita biôlôjika satria am'zao andron'ny fandrosoana be zao a, de efa vitsy ny biôlôjika hitana- hita, zany hoe lay mianga am'zavatra poti- potin-javatra naturel ambolena am'lay izy ho tonga biôlôjika.